Eya ngakiro ngarei ngauni esa esa esa ethabuni vile nakitumiarit anawi eyei ethabuni la akitoe eyei ethabuni la arai eeme efilakeliwan arai daangu iber ibere nikitumiant ng’on alootoma awi alotooma asegisi aawi arai ngiboro ngulu kitumiarit ibore ni akwanza na inyounio yong nataparach bo kinyaka yong akon kitoe tontua kilata ereet kon torumo tolot jik lojikon kon tolot toleem tolem ngikon boro kotere ichafuna mam kwana ithikina yong akinyamia akinya ngina kori vilena ikokini iyong arai ibere ni ekingaren ilemuni yong kipud ngiboro ngulu daang tolem kidokak ngakipi loberei lu ithaki iyong akitumiare kilata mono karai abeshen ngabesheneo nguna na ithaki yong akiwakin ngakipi kilata tolem kipakak esabuni atamar kitemokino ngethi akimuj neke bon itee atamar kainak ngethi itwaan niche iwethekeni kingarakin ngini noi kori kikook ai kimie tu atoting ibore eee arai ngethi bon emuj bon apei kwaar abu akuj nak ngethi edeke todekan mam anyoun mam akikokinai mam itaan elak ngeth kiboyoto ngitunga kibookin itwaan ngilapio lukalaak kishanganathi ngitunga eeee be nyetakini bo itwaan be ati mam tani elemuni tani atamar eyei nibe ati togolokina nakai. Tolem kithuguwa atiang ng’abesheneo mono eroko iyong nyiyanthekina ngiboro akilotar tolem kilota ngatiang ngabeshenoo mono nguna kilotaa daang torumo ani arumorete kiwaak ngakipi na ilabarare kiwak ngukipi na ilotarere na ithakinere ka na erumorere <noise> eee naiwokinea iyong ngakipi ngunaaa ibere ni akwanza anikang etheanakini agong alemuni ayong ethiak mono ewaak ngikombei ngethi elatara ayong ibere ni akwanza atolemu atolemu ashango atolemu erigak ethabuni erigaki atolemu elata ngikombei ngulu ethugua daang ethugua epei epei epei na ilotaria iyong kithugua tolem kiwaak nakipi na ilabarere naiwakinea iyong neni kilota mono daang ngikombei mono daang torumo kiwaak ngakipi na ilabareria alafu tolem nabo kilaba kiwaak na stand naiwanakineo kila ngikombei ngulu daang kilamba jik daang atuoret arumori tolem ngathani atolem ngathani ewaak. Tolem nabo ashangu ethuguware erigaku ayong eomo ethabuni nashanguu elataree athaani ngina kotere ithugawari iyong kotere ngiboro ngulu ilathare kotere nyeanyutu ngitunga edeko kotere eyei edeke echafu kimiek iyong be toruwor be ilemuni iyong athani kilota a ngakipi be toruwor be ilemuni iyong ta kiwak akimuj kongina tonyomaa eyei ngakiro naaronok na iriamuni iyong alotwana eboyor kon edeke dang nakupitia ethaki kithimaar kori togoloor ibeere kama ngini ethaki kilata ngiboro ngulu kimuja ngitunga niajokon kotere edeke kotere akimuj na echapu ngethi ilathare ngiboro ilathere ngiboro arai kotere nye edakinoo ngitunga kotere echap daae ngolo eaunit edeke nawat a ngitunga ngethi ipanyi kongina. Elemunio ngathani nguna kilatarae kithuguarae keyei kolong ngikolia imujit iyong kilata jik kuthugua jik nyeurut teni arufu teni kidogo kilata daang tothegeta kilaba dang kilaba kilaba kilaba daang torumo irumo iyong akilabar tolem sasa keya ngibeshenea nabo luche luchik lu ebekoa luku.

Tojeker totheger eoro kilata kithugua kithugua kilata kilata torumo karai kaneni tolem luche lu kirionok dae kotere elotheneo ngiworui kulingana vile neyekathi lu akwaar itheunete lu emam echapu kwa sababu itheu iyong luongora ngulu apotu lokwaak mam nyikokinete itheuni iyong mono lokwaak kilota kilot tup aka torumo arumoret eeee tolem sasa lukirioriok ngulu ama luche ngulu dae lupe nyikoti kori lu fade ngate mam nyilemuni iyong kimoriki ka ngulu nyi etapakathi luche iteang erangi lokech loangiworui ngolo tolem jik kilata nabo ngulu akech tolok daang tolem ngipegithea kon kiwaak tolok totoma kai taram akai jik kipagu tolengakipi kiwaak tolem eomo tuchadak tolem adasta toram kipangutha rae akai taram ni eyei efumbi daang taram daang ngiketio lukon kipangatha akabati kipangathae ngiberei ngulu daan taram daang kipanguthae daang tuojik torem mpaka harufu etiang. Eyewa loajokon tolon kaneni alomu itwaan daang kiira atamar ayepitooma niajokon nyerunetori ethaaa lo elomunia itwaan toriam akai ichapuna ama eyei arufu na aronon mam nyiwethekini itwaan tolum nakai ngina ama keloma daang tolot kiruwor atamar ikoni nikati neni ikoni nikati neni apak na ithubakinea iyong kimie etheg alomu itwaan kingolik kama ayei niajokon eyei jik kiyang’a ngethi dae kaneni niajokon iyong dae ilope ama epeyenom kon bu ama ngitunga lucho daang lu eboyete iyong iyei sawa ngathai na irumori athegith nawi anakon iyei iyong etau kon niajokon mam ngathain na ibuyo yong be ichapuni aluwae abu teni epeyonom koni yaani kitingit iyong aibu teni ainakini ekicholong kori be alumuni be tolem kai naka kotere mam iyong nyuthubakinit neni ejok ejoko athegith arai abere niajokon sana aloitooma eboyor yok ama arai abere niajokon sana alotooma ebayor yok ama arai ibere niarai ibere ni ekingaren anyon itaan nataparach ibere ni akwanza arai athegith Kilota ni ibuyoo ejok ibere be ethabuni arai bore niajokon kemam ethabuni be toyakar iyong ngakipi tamam ethabuni be toyakar iyong teni akwaan kotere ethabuni ilotari akwaan nakon ethabuni ilotari ngiworui ethabuni ilotari ngiboro ethabuni ilotari ibore daang nia awi anakon arai ethabuni keep ngolo ngithi ilotarete neni ngithi ingolikinia iyong jik atamar iyeyi iyong ipumua teni niajokon eyei jik niajokon ni emam ibore daang lakini bila ibere ngini bila iyong aayun ethabuni ngolo kori bila iyong aanyun eomo ngolo emam neni nyethegore ata ngiboro kilota iyong angakipi bado eleka labda itumianit iyong been karai ngikolea mam nyejekerotia idongete tu eleka akai dae vile nakabeen tu ayai karai ngide elatarito mam nyejeker kotere mam eomo lo elemuni aruf ngina toyaka arufu ngina kaneni kotere arai ibere niajokon thana abu eomo tani kilasit ikoku tolem iyong kipangutha neni teni kerai a carpet ngina kilotai iyong kipangutha nabo iyong kirai iyong neni arai ibere niajokon jik kotere ilema iyong echap lobeen ngolo ngakul angide lakini be kilem iyong kipangusa a nyakipi bado euruni aloma itaan kiboikina kiira arufu ngtina kaneni ejok ibere be ethabuni arai ibere ni aman alotooma eboyer aitwaaa arai ibere ni amaan noi eyei ethabuni nabo eger lokingarikinit sua kama ngabeni. Anakilot tokona kilot iyong ni etokere ngitunye iriamuni iyong ibere daang kaneni eyei ibere be eshampoo eyei ibere be e conditioner ilemuni iyong kilata kilatamu jik akon nginaelemunio kilatarae eshampoo kilatarae alagu tolemunae e conditioner baadaye ngethi ebukokinio kilatarare alaf kipanguthare kitowonere ejok ethabuni ngolo arai ejok ibere be ethabuni kingarakini sana eya ngiberei lukaalak lu kingarakinito jik ethabuni alotooma emaisha a binadamu elalak sana eger ngolo tolot iyong teni karai lotim kon lua a saloon kingarak kaneni kitotekeri akou eshampoo ngolo lazima kilatarae akou aya bu karai nawi elathere ngiworui lu inapit bu karai nawi elathere ngishukai nyomi ibere daang ni akai kori itumiari iyong akilathia kori eomo ngaberei ngula daang arai ngiberei lu arai muhimu sana alotooma emaisha a mwanadamu ejoko amina amina alotooma eboyor kang akilathia akon kanga rai eshampoo. Ejok ilothi akon niajokon itreatangae ngikon timon niajokon potu towayakela niajokoro kwa sababu ikoni kama ingarakinit ikoni kama eyei nabo ibere ningarakinit towayakete toloto ngaren nyebongothi nabo naabor kama lu ikoni anatiang toruwor etubothi anatiang nabo ejok ngoto elothi ngaren jik toruwor elothi ngikon tim niajokon daang nguna.